<hesitation> Izy igny zegny arakaraka sakafo fô amin'ny ankapobeny zegny izy, tombotsoan'izy hoagniny manta môkany zegny, mbola ao tsara zegny otrik'aigna hindesigny, arakaraka hoy zaho fa le <hesitation> lafiratsin'izy hoagniny manta edy mety le fahadiovany tsy azo antoky tsara de mety hoe <hesitation> misy aretigny azon-tegna avy amin'ny fihignagnana le sakafo igny.